sextíu manns keyptu sér liðskiptaaðgerð á Klíníkinni í fyrra sex hundruð bíða eftir slíkri aðgerð á Landspítalanum heilbrigðisráðherra telur þó ekki að tvöfalt heilbrigðiskerfi sé á Íslandi mörg hundruð flóttamönnum hefur verið bjargað af bátum á Miðjarðarhafi á síðustu dögum Frakklandsforseti vill refsa Evrópuríkjum sem neita að taka við flóttafólki hinsegin áhugamenn um fótbolta hafa fengið góðar móttökur á h m í Rússlandi blaðamaður sem starfar í Moskvu segir að þó sé rétt að taka umburðarlyndi Rússa gagnvart hinsegin fólki með fyrirvara fjörutíu sóttu um nám

í lýðháskólanum á Flateyri þar sem kennsla hefst í haust flestir nemendur og kennarar munu búa í þorpinu grenitré eru víða brún og skemmd vegna sitkalúsar og mengunar tré sem standa við umferðaræðar eru sérstaklega illa farin

gott kvöld sextíu manns fóru í liðskiptaaðgerð hjá einkareknu sjúkrastofunni Klíníkinni í fyrra og greiddu rúma milljón fyrir segir að þetta séu ekki nógu margir til að hægt sé að tala um tvöfalt heilbrigðiskerfi á Íslandi meira en sex hundruð manns eru á biðlista eftir slíkri aðgerð hjá Landspítalanum ríkið niðurgreiðir eingöngu liðskiptaaðgerðir hérlendis ef þær eru gerðar á ríkisreknum heilbrigðisstofnunum

á einkastofum í fyrra

fóru sextíu manns í liðskiptaaðgerð hjá einkareknu sjúkrastofunni Klíníkinni sjúklingar þurfa að greiða fyrir hana að fullu úr eigin vasa á sama tíma eru yfir sex hundruð manns á biðlista eftir liðskiptaaðgerð á Landspítalanum þar af hafa hundrað tuttugu og fimm beðið lengur en í eitt ár mér finnst náttúrulega óásættanlegt að fólk þurfi að bíða lengi kvalið og það

er ólíðandi í hvaða heilbrigðiskerfi sem er að svo sé og af þeirri ástæðu kallaði ég saman í ráðuneytið fulltrúa Landspítalans og annarra þeirra sem hafa verið að sinna þessum aðgerðum til þess að tryggja það að þeir væru sannanlega í forgangi sem þyrftu mest á aðgerðum að halda en er þá komið

tvöfalt heilbrigðiskerfi á Íslandi eitt fyrir þá sem eru vel settir fjárhagslega og annað fyrir hina sem minna hafa á milli handanna það að borga sig fram fyrir þá er það veruleiki sem

við komum alltaf til með að sjá að efnamikið fólk getur borgað sig fram fyrir í alls konar röðum það að það eru sextíu manns

fara í þessar aðgerðir dugar ekki til þess að tala um tvöfalt heilbrigðiskerfi undanfarin ár hefur verið unnið markvisst að því að stytta biðlista eftir þessum aðgerðum í fyrra voru gerðar fimmtán hundruð og sautján liðskiptaaðgerðir á Landspítala Sjúkrahúsinu á Akureyri

og Heilbrigðisstofnun Vesturlands en kemur til greina að ríkið niðurgreiði liðskiptaaðgerðir á einkastofum ég held að það sé mjög

langt í það að það verði eitthvert úrræði forseti Frakklands vill beita refsiaðgerðum gegn Evrópusambandsríkjum sem neita að taka við flóttafólki mörg hundruð flóttamönnum hefur verið bjargað úr bátum á Miðjarðarhafi á síðustu dögum spænsk skip björguðu í dag fimm hundruð sextíu og níu flóttamönnum af Miðjarðarhafi

yfir sumarið leggja fleiri á hafið í von um að komast til Evrópu sjóher Líbíu hefur á fjórum dögum bjargað um níu hundruð manns við strendur landsins og danskt flutningaskip bjargaði í gær hundrað og þrettán undan suðurströnd Ítalíu þýskt björgunarskip sjálfboðaliða

bjargaði tvö hundruð tuttugu og fjórum á fimmtudag stjórnvöld á Ítalíu og á Möltu hafa neitað Lifeline um að koma að landi með fólkið og

er enn úti á hafi ný stjórn Ítalíu hótar að kyrrsetja öll skip sem koma að landi með flóttafólk

leiðtogar Evrópusambandsríkja þinga um flóttamannavandann í Brussel á morgun Frakklandsforseti mælti í dag með einhvers konar efnahagslegum refsiaðgerðum gegn sambandsríkjum sem hafni flóttafólki

Sameinuðu þjóðanna hafa tæplega fjörutíu og eitt þúsund fjögur hundruð komið sjóleiðina til Evrópu það sem af er þessu ári flestir til Ítalíu það er meira en helmingi minna en á sama tíma í fyrra á fyrstu sex mánuðum ársins tvö þúsund og sautján komust um níutíu og níu þúsund manns sjóleiðina til Evrópu fjöldi flóttafólks á Miðjarðarhafi hefur minnkað á ári hverju frá tvö þúsund og fimmtán þegar meira en ein milljón

manna lagði á hafið lík manns sem leitað hefur verið að í Ölfusá frá því í maí fannst í morgun menn á göngu við ána fundu líkið björgunarfélag Árborgar aðstoðaði lögreglu á vettvangi umfangsmikil og ítarleg leit var gerð að manninum eftir að vitni sá hann fara í Ölfusá fólk gekk meðfram ánni og leitaði og björgunarsveitarfólk fór um ána á bátum að auki voru

drónar notaðir við leit úr lofti og þyrla Landhelgisgæslunnar flaug yfir nokkuð hefur verið um unglinga án forráðamanna á tónlistarhátíðinni

sem staðið hafa vaktina á hátíðinni segir að foreldrar þurfi að bera ábyrgð á börnunum þegar þau eru á svæðinu

mistök fengið armbönd sem veita aðgang að áfengissölu framkvæmd hátíðarinnar í fyrra var umdeild og svo er einnig fulltrúar félagsmiðstöðva borgarinnar hafa staðið vaktina með leyfi aðstandenda hátíðarinnar til að vera til staðar fyrir ungmenni sem þurfa aðstoð við við höfum verið að gera athugasemdir við það að við höfum séð

unglinga sem eru yngri en tvítug vera með armbönd sem gefa þeim leyfi til að fara á barinn eða komast

hátíðin hefur verið að reyna að bregðast við því þetta voru mistök sem voru gerð á fimmtudaginn þannig að það er það er verið að reyna að vinna í því Andrea segir að einnig hafi verið nokkuð um að unglingar yngri en átján ára séu á svæðinu án fullorðins fylgdarmanns þeim er skylt að gefa einn slíkan

upp þegar farið var inn á svæðið það er rosa mikilvægt að forráðamenn og foreldrar kynni sér skilmálana og fylgist með hvert barnið er er að fara og með hverjum og hvernig það er að fara heim og beri ábyrgð á þeim á svæðinu því það er það sem foreldrarnir eiga að gera hafið þið orðið vitni að mikill unglingadrykkju á svæðinu já við höfum orðið vitni að nokkurri unglingadrykkju og okkur finnst það mikið Andrea segir að fyrir næstu hátíð þurfi að passa betur upp á að gestir fái rétt armbönd og tryggja nærveru forráðamanna það sé sýnilegt að það sé forráðamaður með börnum og unglingum undir átján ára aldri og líka að fólk sýni skilríki þegar það sækir miðana sína það hefur voða lítið upp á sig að afhenda miða gegn einhverri kennitölu sem er skráð inn á netið ef þú þarft aldrei að sýna

íbúar

hafa einnig áhyggjur í skýrslu

í gærkvöld er til dæmis lýst áhyggjum af því fíkniefnaneyslu og sölu sem var stunduð á bílastæðunum við k s í erfitt virðist vera að hafa hömlur á því þrátt fyrir að lögreglan sé sýnileg meðal annars með hunda til að leita að fíkniefnum rannsóknarnefnd samgönguslysa telur að mannlegir þættir hafi átt stóran hlut í því þegar sjóflugvél brotlenti innarlega í fyrir þremur árum tveir menn voru í vélinni Arngrímur Jóhannsson einn reyndasti flugmaður landsins og kanadíski flugmaðurinn

fórst í eldi sem kviknaði í flakinu eftir brotlendingu Arngrímur hlaut alvarlega áverka rannsóknarnefndin

segir að flugvélin hafi verið ofhlaðin auk þess hafi ekki verið skilyrði til sjónflugs á flugleið vélarinnar yfir Tröllaskaga ísing í

hafi líka haft áhrif stuðningsmenn og áhugamenn um fótbolta sem eru hinsegin láta sig ekki vanta á heimsmeistaramótið í Rússlandi og hafa fengið góðar móttökur blaðamaður sem starfar í Moskvu segir þó umburðarlyndi Rússa gagnvart hinsegin fólki á mótinu með fyrirvara í aðdraganda heimsmeistaramótsins var umræðan um samkynhneigða stuðningsmenn nokkuð áberandi enda eru réttindi samkynhneigðra af skornum skammti

í Rússlandi dee Cunningham er í forsvari fyrir hópinn Lions hinsegin stuðningsmenn enska landsliðsins og þau mættu á leik Englands og Túnis á mánudagskvöld í

árið tvö þúsund og þrettán voru lög sett hér í landi sem banna allan áróður fyrir öllu sem gengur í berhögg við venjuleg eða hefðbundin fjölskylduform eins og

og það er orðað yfirlýst markmið laganna var að vernda börn en lögin gera það að verkum að hinsegin fólk þarf að láta lítið fyrir sér fara við ræddum einnig við breskan blaðamann sem býr og starfar í Moskvu segir að það umburðarlyndi sem ríki gagnvart samkynhneigðum hér á h m og í kringum h m sé ekki það Rússland sem hann þekkir talið er að allt að hundrað þúsund manns hafi gengið í gegnum miðborg Lundúna í dag

til að mótmæla fyrirhugaðri útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu mótmælin voru skipulögð í tilefni þess að tvö ár eru í dag síðan Bretar völdu að ganga úr sambandinu í þjóðaratkvæðagreiðslu helsta krafa mótmælenda er að þegar

Evrópusambandsins og Bretlands liggur fyrir verði boðað til annarrar þjóðaratkvæðagreiðslu fólk kom víða að til Lundúna til að taka þátt í göngunni sem er sú stærsta gegn frá upphafi nemendur fá að uppgötva styrkleika sína og veikleika án þess að

próf á fimmtudögum

segir skólastjóri lýðháskólans á Flateyri skólanum bárust fjörutíu umsóknir um skólavist já staðan er akkúrat þannig að hann fer af stað í haust með tvær námsbrautir og nú þegar erum við búin að fá mikinn fjölda af umsóknum

sem við þurfum einu inntökuskilyrði eru að hafa náð átján ára aldri þegar námið hefst og til að tryggja sér pláss

hér á Flateyri kemur til með að aukast til muna með tilkomu lýðháskólans langflestir nemendur og fastir starfsmenn

og þeim fylgja líka fylgifiskar

börn plús makar einhverra

það eru frábærar fréttir þrír fjórðu nemenda hafa fengið staðfesta inngöngu einn þeirra er Margeir Haraldsson sem er tvítugur Ísfirðingur hann starfar nú fyrir á Ísafirði og var að laga girðingu þegar fréttastofa hafði upp á honum búinn að vera í mörgum skólum og fannst aldrei virka að vera í framhaldsskóla þannig séð fór á taldi þetta vera góða byrjun

öllum stöðum í lífinu sem eiga það sameiginlegt að þora taka stökkið fá þennan vetur í öðrum takti grenitré eru víða mjög illa farin

vegna sitkalúsar og mengunar sviðstjóri Skógræktarinnar segir ástandið sérstaklega slæmt þar sem bílaumferð er mikil skemmdirnar sem sjást nú á trjánum eru að öllum líkindum afleiðingar síðasta árs

eru brún og hafa jafnvel misst nálarnar í flestum tilfellum er þó enn líf í trénu og því góðar líkur á að það nái að klæða

þetta af sér á nokkrum árum

já okkur hefur sýnst það þetta er ég segi aðallega á höfuðborgarsvæðinu á Vesturlandi og á sunnanverðum Vestfjörðum sökudólginn telur hún

tvisvar á ári og mengun því greinilega má sjá meiri skemmdir á trjám meðfram umferðaræðum að öllum líkindum þá er þetta samspil á milli milli lúsar og

sem er alveg rökrétt því að tré sem verða fyrir

þau eru viðkvæmari hægt er að eitra fyrir lúsinni en Edda segir þurfa að fara varlega í að gera það því það hafi einnig áhrif á aðra þætti í lífkerfinu þá erum við að í rauninni að útrýma öllum öllum náttúrulegum óvinum lúsarinnar og þá er svolítið hætt við því að við förum

hring þannig á næst ári þá komi fleiri lýs af því lýsnar eru svo snöggar þær eru

svo snöggar að fjölga sér hún segir mikilvægt ekki aðeins sem eina af í íslenskri skógrækt í borgarumhverfinu eru þau líka mjög mikilvæg því að

eins og greiður þannig þau safna í sig svifryki og mengun þá eru trén mikilvæg því þau veita skjól töluvert hefur dregið úr vindi á höfuðborgarsvæðinu eftir að trjám fjölgaði við höfum áhyggjur af þessu þetta er þetta er áhyggjuefni þetta dregur úr vexti sem að þýðir að þetta dregur úr kolefnisbindingu ef

væru ekki þá mætti gera ráð fyrir enn þá meiri mengun heit laug ætluð almenningi verður tekin í notkun í flæðarmálinu á Akranesi eftir mánuð laugin verður á þremur hæðum

hugsa sér margt verra en að flatmaga í heitum potti

það er ekki svo langt að bíða í lok júlí á þessi laug að vera tilbúin hér erum við að koma upp svokallaðri Guðlaug sem ber nafn með rentu þetta verður alveg guðdómlegt hjá okkur á

það verður hægt að fara í heita laug

hún verður á pöllum eða hvað já það verður sem sagt útsýnispallur efsti pallurinn pallur sem verður heit laug eða heitur pottur sem mikið af fólki mun komast í svo verður affall af því niður í laug sem verður blanda af sjó og heitu vatni sem rennur

laugin heitir í höfuðið á Guðlaugu Gunnlaugsdóttur

hluta fyrir fé úr minningarsjóði Guðlaugar og eiginmanns hennar frá New York hefur í tvo og hálfan mánuð skorið út lágmyndir í kletta á Stöðvarfirði hann segir að því fylgi mikil ábyrgð og því sæki hann myndefnið í mannlíf og náttúru á staðnum Kevin kom til landsins í byrjun apríl og hefur fengið allar tegundir af veðri við vinnu sína verkin sker hann út í

innan við lönd í Stöðvarfirði í hvarfi frá þjóðvegi eitt hann málar í

með málningu sem leysist upp í vatni tilgangurinn

að búa til eins konar eftirprentanir hann hrærir

pappísmassa á staðnum mótar hann í arkir og

á lágmyndirnar útkoman verður færanleg útgáfa af listaverkunum hann fékk leyfi frá bæði landeiganda og sveitarfélaginu líf í lundi útivistar og fjölskyldudagur skógræktarfélaga var haldinn í skógum landsins í dag í Mosfellsbæ fékk fólk að spreyta sig fjölbreyttir viðburðir voru um

í tilefni lífs í lundi í Garðabæ var aldarafmælis fullveldis Íslands minnst með gróðursetningu

á skógræktarsvæði í

veður ekki stöðva sig og komu saman á

þar var skemmtun í hádeginu þar sem gestir gæddu sér á

grilluðum pylsum hægt var að prófa axarkast hjá

við opnuðum fyrir rétt rúmum mánuði í lífi og lundi upp litla aðstöðu til að leyfa okkar að leyfa fólki að prófa er þetta vinsælt

fólk er enn þá að frétta af þessu þannig hóparnir eru að aukast er leiðinlegt ef það er ekki sól úti nei nei

vinir stundum er hann smá að stríða mér nei jú og þá að veðri hann snýst í suðvestan kalda eða

í kvöld og nótt með dálítilli súld það birtir til um tíma norðan og austanlands á morgun en áfram verður þungbúið sunnan og vestanlands þegar líður á

fer að rigna sunnan til hiti verður á bilinu átta til tuttugu stig hlýjast um landið norðaustanvert sextíu manns keyptu sér liðskiptaaðgerð á Klíníkinni í fyrra sex hundruð bíða eftir slíkri aðgerð á Landspítalanum heilbrigðisráðherra telur þó ekki að tvöfalt heilbrigðiskerfi sé á Íslandi mörg hundruð flóttamönnum hefur verið bjargað af bátum á Miðjarðarhafi á síðustu dögum Frakklandsforseti vill refsa Evrópuríkjum sem neita að taka við flóttafólki hinsegin áhugamenn um fótbolta hafa fengið góðar móttökur á h m í Rússlandi blaðamaður sem starfar í Moskvu segir að þó sé rétt að taka umburðarlyndi Rússa gagnvart hinsegin fólki með fyrirvara fjörutíu sóttu um nám í lýðháskólanum á Flateyri þar sem kennsla hefst í haust flestir nemendur og kennarar munu búa í þorpinu grenitré eru víða brún og skemmd vegna sitkalúsar og mengunar tré sem standa við umferðaræðar eru sérstaklega illa farin þá er þessum síðbúna fréttatíma lokið næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu og nýjustu fréttir má alltaf lesa á

við minnum á að sjónvarpsfréttir annað kvöld verða á sama tíma klukkan

vegna útsendinga frá h m í knattspyrnu